माचिस की तीली में तीली का सीरा पर फास्पोरस यानी जलन शिल रसायन लगेलो रहें। जब मा <hesitation> माचिस की खुर्दोरी सतह पर उकर रगडान तो जो फास्पोरस उमें घर्मी पैदा होई। फास्पोरस को सपेध फास्पोरस में बदली दे और <hesitation> जली जाय और तीली में आग लगी जाय। अन्य रसायन कहीं पोटेशियम भी जलन <hesitation> जलन <hesitation> पैदा चालू करज जो प्रकरती में माचिस की तीली में आग लगी जाय जू की किसी भी चीज को जली देज और जलाना को।